که غواړو د معاش په اړه چانې ووهو، نو اول باید پوه شو چې څومره تجربه او مهارت لرو، بیا په درناوي سره خپله غوښتنه څرګنده کړو او ووایو ولې باید معاش زیات شي. هڅه وکړو ارامه خبرې وکړو او د حل لپاره چمتو اوسو.